ס'איז דא איין חי' וואס הייסט א טשיטע- א טשיטע, <hesitation> זיי קענען לויפן איבער זעכציג מייל א שעה און זיי... קענען זייער שנעל כאפן זייער אזוי ווי די חיות וואס זיי עסן, זיי קומען אן זייער שנעל, זיי כאפן עס און זיי פליען אוועק צוריק.